أحب زيارة المتاحف التاريخية، <hesitation> أستمتع فيها، لأن كل متحف يحكي عن قصة من الماضي والثقافة <hesitation> الماضية، ويدخلك في عالم مختلف من العصور القديمة. المتاحف تعطيك فرصة تتعرف على الحضارات مختلفة، وتفهم كيف كانت حياة الناس في الماضي، ويعطيك شعور بالاتصال بالتاريخ، ويخليك تحس بقيمة الأشياء القديمة.